Ny karazagna biby mandady fantatro aby a dia misy maromaro mi: a holitra, dia sifotra, dia fanday, dia hofagna, bibilava, menaragna, voay, vasatra, sokatra dia dinta dia maingoka dia vitsika dia menangorona. Zay.